Rô bòka Maroka any ndray zen̈y, rô manan-karen̈a episy ndreky karazan̈a tsiro zen̈y rô io. De tia mampiasa raha sakafondrô zen̈y <hesitation> tajina zay. Aviô manao kosikosy àby reo rô, manao pastila zany oe manano <hesitation> torty <hesitation> sikre ndreky sale àby reny oe. De mampiava mampiasa episy karà oe kirain àby ren̈y kà rô.